Yeah, the reason why aay good to control your own destiny, because following some friend dem where they seeing doing one or two thing for yor seh; ending of the day, they will want go kill you before yor time. So a better you control yor own destiny, dah going around bad bad friends dem. Because going around bad bad friends dem, some mor len when you doing something for yor seh, they nah like to see it. Dah nah everybody like to see- dah nah everybody like to see dah friend happiness. Some people will only come, they show their teeth to you, at the end of the day, you'n know what they going do to you. So aay good to control your own destiny to protect yor seh.